एबे इ जुन बडै गाढा निलो रङ्गवा एकरके त हमरा एबे गाढा पियरे नै कहसी हमरा । एबे इ रङ्गवा देखतेक माहा मोर एगुडा छोटेक एबे कहदेउन तखना हल्सु मुइ चार कक्ष्या पढै उहे तखनक बतवा चैं दिमकावा एसौ मोर्, तखना चार कक्ष्या पढे जैक माहा एबे उ जुन स्कुलवा पढै हलही तखना इ यगुडा कहदेउन ओथिया खेल सभ खेलाओके, कहवा हजिरजबफसभमा पठाओके कहदेउन याको याको ओथिया वाही स्कुलवा सभ इ भाग लगाओके तहिया किहो ओथिया कार्यक्रममा भाग करओके तहिया एगुडा हलउ घर नहिया बनोले । अ उ घरवक नांउ हसे इहे रङ्गवा नाउसे हलौ देले, तखना लाल रङ्गक घर हलौ, पियर रङ्गक घर हलौ, सलाही रङ्गक घर हालौ अ मोर चैं मने इहे निलो ओथिया रङ्गवा क घरमा हल्सु परल । अ तखना हसे कहदेउन एबे उ जुन रङ्गवा क घर परै हसे ओथिया बिद्यार्थिवा सभ अ उहे रङ्गवा क एबे झोलियावा पेहरके जाइ परै । अ तखना त एबे हमरा मोर लघी त एबे कहदेउन बाबा दाओ लघी त उतुरा पैसा हैने हलई उ रङ्गवा सेआओके तहिंया, अ मुइ मने कहैक कहैकी घरवामा एबे सियाइ दे इहे रङ्गवा क झोलिया सियादे कहके हसे मने एक दिन मने सियादेलउ उहे रङ्गवाक झोलिया । एबे उहे झोलियावा पेहेरके एबे सबदिन हसे मुइ स्कूल जाइ तखना हसे खेलय परै हसे एक दिन मने ओकरमा खा ओथिया गिरलसु बड्काहिन माहे एबे गेरैक माहा एबे जम्मा झोलियावा सभ लोटेलई अ लोटाइक माहा त एबे घरवा गरेओतै कहके मुइ त एबे ओथिया गिरलसु बड्काहिन माहे एबे गेरैक ओथिया उ झोलियावा दब्काओबकाके झोलवा मा लेले याइली हल्सु ।